अरिमु अव् सेतो को नगिर्न यु जथप्न नम। अरिमु <hesitation> अव् सेतो को नगिर्न यु जथप्न नम। मनुन बिउ अबेक्पुर्, सन्स्रिपुर् अरु नोजुर्थिपुर्को सोर्मनयु हयो जयो। मो त अन्ग्रि एव गुतु सोबोन्ग्नि मोन्दथिपुर्को रिपुयो। अरिमु अव् गुवन्ग् सोमत् हरिमु अरु गवरि मोन्दथिनि बगे। सु जथुपुर्म यु जदियोब बिउ सेतुपुर गरिप् एव अक्थो बेकुप् नय त खैक् गेब्लन्ग्बु।